Komo, ndida <hesitation> ndida xa iyo ya'a te kui, porque xa iyo ndete xa iyo tatyi, xa iyo te nuina nxu kuxa <hesitation> nyito ndida <hesitation> ndidá xa iyo ñunu ya'a. <noise>